لما يكون عندك عدد كبير من الكتب اول شي يحدد مكان مناسب للتخزين مثل مكتبة وارفف خاصة وجسم الكتب حسب الانواع مثلا روايات كتب علمية كتب تعليمية حاول تتأكد ان الكتب الاكثر استخداما تكون في متناول يديك وكتب نادرة ممكن تخزنها بعيد شوي اذا عندك مساحة ممكن تستخدم صناديق لتخزين الكتب الصغيرة